Okay, naniu le tigak, e kak siva e nusa lo siliak su keviang taun, kos nak kalapang kos kati alak lo maket, nak sinuk nak salim mamana ot palang nekles, ien, siak tapuk, a kalapang ina ngongaul tang mamana ot nak kalapang wogi lo siva nak ngongaul, nak nga kaiep nak wog nekles ina suk mani ina marmarai pok kanik e kak lakek, kak femili e mem ngen lo lui, mem karau lo kono e mem inang lo masut mem ga kaiep, mem gogon lo siva, mem lak kuvak, e mem ma aupet lo lamen, mem kokos bul, e mem kaul e puk a siak lo mak e mem kirang gam Mem ngo ngaul e ien lo mat, mem lak tapuk ga kuk mem ngen akamuus, ai goti kamem nalakek inang lo skul, riga skul akamus, e nem kuk kukui ri tapuk rik nge loge, e lo ias woga kus namem was kolos, mem kuk kasung koka tang siva gi ge mem matei lowung. Mem sang e mem wogi kamem tang aisok kamatan gan mem malapen mem inang lo ausik mem me minang inang e siva gi ge, mem siak tapuk lo liu mem ma aigoti mem matai tapu ngen, mem nasnasomem stati mem ina wok mem inang lo taun luga pok mem inang lo maket, kamatan gan mem inang suk panga. Mem kapkapis kau, mem sarip e puk kotkoto iai e puk popopous a sang, wok banis ina lui mem resoksok sosopen, mem was pelet, mem wakwakul ata mem <noise> pipies mem rek epuk, mem galgala kamem ina wok gan wok lo siva ang lo maman tang gan, gan lo sasakai ngulen. Okay, mem tapuk lo maket ima, mem siak, mem wogi ina kamem wog, mem sinuk kumana kamem ta papa e mama tamem, mem etokai kana tang vivilai, siva tang ina nalakek rik ma skul aro ina angasig imem. Maman tang gan mem veko sinuk kum kula tang meri karo wo mem marmaralai mem evis gan ina tiptip kos mem sinuk kum. Mem aisok kum, tetengai mit kum wogi tang ina wog aneng e gan mem sinuk mem etok pana ina vivilai lo siva. Kama tang gan mem lak sinuk lo maket <noise> tarak ina kain vivilai garo, <noise> mem etokai, mem siak tapuk, mem sinuk kum e mem koto ngoni kang ta mamana ot, kara po minang gan rik etokai miga me sang aro <noise> e mem pasal epuk longina lo mova ri nak riga malapen e naga keili gi inang lo ausik riga me minang tang heo ga check iri kamus ga tavai mem pana marasin e lovung alu <hesitation> mema lak tapuk mem minang e rik inang mema siak tapuk lo lui. Ri nak riga pen alavu alaliek. Riga tokon spleen, kari tang spleen ga tokon growth lona <noise> ga lavu panaliu <hesitation> egi veko ro riga kus pana mem a minang lak tapuk eni ra wog piksa rik tarai woneng gi a ong panaliu wo rik pelak puk ina rik putuk lo ausik. Aneng e nak minang nonol i veko ro nak nonol apus nak otoini ri naniu sakai kos ga powak tigari e naniu kisang sakai ga po mat enamem potul lakos nak pona nol a kural touni kak nak siric wo rik atolungenai taso e auneng e nak mat taktek kum pana love ina rik me suka kari si nana gi sang e rik karau. E tang lo kamem siva wogi kamam <hesitation> maket ina nak lo e mem kokos bul neng gi vekon tokon mem kokos kati. Mem lak, mek suk peiso mani ka men ina marmarai pok ina marmarai bensin ina siak tapuk lo kamem siva. Kamem siva g laliak alang ur, kiak lo tang taun e mem nangas ina minang nou etang siva ro. Maman tang gan naga lugei ta ina tangitol lakos e tang mem wogi ina wog, mamang aisok ina a ngasigira mem kalapang vili na kalou i inang aino gi a ngasigimem ina wogi mamana wog mem vilvilaot ina redi ina ina mamana ot ina inang lo skul e ina na lakek wo rik kamus lo ta wik ang namem akamus aigot mem kuk pok, mem redim mem ina lakek ina mamana ot gavek e mem nalakek Lo tang wik ang aneng e mem kamus lo siva e mem taleng lo tang wik ang ina streti mem ina nalakek. Anenge gan, mem minang mem veko minang tuman. Mamana gan mem ngen lomoua, mem aisok lo ias mem minang tuman tapu ngen mem wok, lomoua, lo ias e loge, e lovung. Lovung kamem tang ina vap, ngalakek tigari rik siak lo laman riga rongok e rik suk ien lak e mem tang naina mem nai mem latuak lo ina eski redi ina lak lo maket wo loge mem lak lo maket. Ne ina mamana ot tang mem wogi ina a nga sigi mem lo kamem tang minang. Mem veko po tokon kamatan mamana ot ina pisingim mem otang mem wogi nga sigi mem. Na mem akamus wo kamem siva kipang wo gi tavok, kamatan mem lak sinuk lo maket e mem katangan ng ngaul. Kamatan mem aisok lo taun mem lak mema asiok. Namem ina lain mem minang tuman tang ina wog malang ina ngongaul mema aupet, mem rongok netang ina wog lo siva tanik tang ina lain mem minang nnon le siva. E mem kalapang nangas kula wo mem siak lo laman mem ka kalapang pana tang ien, tang ien gi inang e gan mem hang lo masut mem luga kaiep gi minang mamana ot kamus mema veko kalapang e na kalou ga tavai mem anos e mem eng mema minang tang nonol malang siva lang gan mem minang mem veko pok tokon pok ina ngen gan mem minang, mem aisok pal pok ina ngen mem togon pal toea lo mitimem ina pul buai e ina inum ti mamana ot akamus tang laman, mamana ot minang tana. Aneng nem lugei ta so kasung. Ta laman gi minang, tang masut gi minang e mamana ot akamus gi minang lo kak siva, mamana ot akamus gi minang mem veko lugei mamana ot, tang mamana ot na lakou ga tavei namem lakos ina use i tang ina mamana ot ina angasigi mem lo siva e mem togon pal mamana ot ina tigi mem lo siva ga togon katitang bul mema togon pal i ot ina angasigimem tara gi minang namem kus mem kalapang wogi mamana ot na nas gi me lak. Mem inang e mem malmaralai epuk mem veko vil aroi ka me longok kala ga togon nai ong kum pana kamem ina tiga mem e sa mem lo siva, mem gaveko sinuk aro. Kamatan tan gan mem lulun inang me minang aro kamatan gan gavek aneng e mem lugei ta so kasung. E vap lavu ta mem ainao riga minang riga ma auneng kamatan riga ima auneng e e ga tokon powak tang patmaniu e omo annos tang makanuk e tivingou. Powak tang patmanui lakos ute omo lakaos makanuk e tivingou gavek tang patmanui gima gaveko nari ule keng rik patakai ga tokon mamana kuskus paratung aino kara tang pasin ina pasal la pasal e riga me minang e rig me tamai ekeng e lasing ari ina patmanui patakai sa patmaniu ina ra lakos ne ta powak tang patmaniu tang tivingou e makanuk patmaniu ira lakos e omo e namem mem naniu tang tivingou i uli e omo ule omo lakos e kamatan lain ri riga makanuk gara rik minang kes auneng e kamem pasalai e ngen nai la riga e ngen nai